Duin laiko vela atoane internet vanga soaping hii anman nasa. Internet ayan man nipo anua maamase. Atsa angin kei nimens keam nusachina hawangin kei tu stor ayan vakal ngat kan korte, peykokte ke korte lehi anua mzogon ia. Mani saiz te kan en thea, kan hat thea, kan trai thea. Hawangin internet atoane soaping ayan lehi dora, vakal na dora atoane velahi anua mzogon ia. Lehi dora atoane soo kan mantepo kan tisem thei, bukaniya maase internet atoane soo kan tisem thei buk duin lawani. Kan tisem thei soan po hei ofer hona ayan ce kan lehi thei dora niya ni lawani. Dora ang cea soo ni lawani. Dora soan soo kan korte ke korte kan lehi thei po hei. Chata kan atsa angin tsa lau quality, atsa angin tsa lau bukan en thea. Korte po kan trai lehi thei bukaniya. Ni lau soan hei min boomtum soan pokeni kan tisem thea, kan tisem thea, kan aman pokan tisem thea, aman tam soan pokan tisem nga kan lehi lehi thei bukaniya. Ni lau soan hei kan tan harsan na pona kan dor kata kan lehi ring soan ani tepo min shea nga, min shea zoa soan soo ani po min aman tepo min tisem poka thei donani. Ni lau soan hei internet soan min lehi kan lehi zoan soo, nga zaat man po kan lehi zoan ani kan pkeni ta nan ieti an set poka donawa, aman poka antik liam poka donawa ni.